أكيد لتحضير القهوة اول شيء لازم تاخذ حبوب مطحونة أو قهوة سريعة التحضير ثانيًا غلي الميه ثالثًا خذ كوب وسوي فيه ملعقة من القهوة رابعًا صب الميه في الكوب خامسًا ضيف سكر على حسب الذوق وحرك وبس هكذا تكون جاهزة.